Bon ko anndumi e kiltiir siin en. Yimɓe non eɓe njogii, kamɓe mbiyetee budaa en. <hesitation> Ɓe yimɓe non ñaamooɓe kulle kuurɗe, fay ko ŋaarata. Jonka, <hesitation> ɗee kulle e hono muuɗun, banngal ñamduuji maɓɓe. Haya eɓe njogii kulle kertanaaɗe sinuwa en tan.